GPS zany ndreka an, raha afaka atao amin'ny tomobilina na telefaonina, hanar- hanarahana degna raha raiky, ohatra hoe misy, ohaatra hoe very tomobilina iny na very telefaonina fa amin'ny alalan'ny GPS iny no anagnaragna ananjy hoe: ary iny an ary iny.